من خلال انو اني انظر للواقع من خلال المنظور العقلي و لا اتخيل الخيال ابدا و اشوف الأشياء واقعية اكثر.